حط الورق تاع التغليف على لرض. و مبعد جيب الكادو تاعك حطّه في وسط هاذاك الورق تاع التغليف. اطوي الورق على الكادو من الجهة ليمنى و من الجهة ليسرى و لصّق بسكوتش. زيد اطوي الورق على الكادو من الأطراف و لصّق بسكوتش. حط ورق التغليف فوق الجهة الباقية بلا تغليف في الكادة و دير نفس العملية و لصّق بسكوتش. و مبعد حط رسالة و لا حاشية كيما تبغي فوق الكادو.